طريقة تنظيف الأسنان سهل. عليك انك تستخدم الفرشاة بالطريقة الصحيحة، يعني حركة رأسية، من أسفل االأسنان إلى أعلى الأسنان والعكس، هذي الأسنان السفلى، والأسنان العليا من من الأعلى إلى الأسفل. وهكذا على طول الأسنان. هذي الطريقة الصحيحة.